Mitovitovy ihany ny fitahirizana ny ovy sy ny tongolo gasy ary ny tongolo oignon e, hatao amin'ny toerana maina na hatao any anaty bocal izy dia tsy maninona mihintsy